Prima di fari attività fisica è importanti quadiarisi li muscoli e fari stretching. Chissu veni a diri ca è necessariu allungari li muscoli di tuttu lu corpu, stirannuli e accuminzari adaciu adaciu a fari tanticchiedda di attività fisica macari currennu o sautannu in modu di mettiri in circulazioni lu sangu. Vastanu trenta - quaranta minuti di quadiamentu pi essiri pronti a fari attività fisica.